Ka nthia ku ku nditu tayela thinga ban nditun taka ya ngaxru tsi tsi tsinga u ya ngexru <hesitation> xra kutse o guxijna ya la ndithun taka tinga guya <hesitation> mas siru thingasi o sene sirus uini siper tayasi chaba tu taka thji guya tingaba kuxajio thji lagun ji ndia ku tsijna nixin tekjan nche jio tiba ora gute chaseen cha uchijno yala chejios thi na thi thiche sio nisu ya mecha thaxe' takathi pero na n'ena na ya chejio thji guya kuchijno guxin nthia' xrutaga ixin xra guti gu ku xraga xaguxe tu taga taga ba ya ku chejio tjina gu ku gunch'a nixin nchi gunch'a la taka tu taga buya nui taga buya ku chajio ta naxa paloma' jan nguji nthia ku chan chajion tjaga guya kun kunch'a nexi gu zopilote rune gu thiye tjaga nui ya la chejio taga gui.